Soobule n iti se'em tu'ura tiŋa n ŋwana. Soobule la miŋa ku kan nyaŋɛ zɛkɛ amiŋa tu tiŋa, bala la nɛra n ni gurɛ e, di me tari la zuo bɔba la fisega bɔba ti nɛra la ni dikɛ a nu'o diyima gurɛ fisega bɔberɛ la n de zuteŋa la gee dikɛ diyima gurɛ zuo la bɔba la, se'ere ti a wan nyaŋɛ ta'am gurɛ suŋa iŋɛ n yeti a iŋɛ sɛla la. A san gurɛ bala ba'asɛ, fu nyaa ni nyɛ ti a ni zɛkɛ nu'usi la mɛ, dikɛ kɛ tiŋa la ti soobule la ti ba maalɛ di se'em la ti di nuurɛ la ana sɔpi sɔpi la, nɛra la san zɛkɛ saazuo dikɛ kɛ tiŋa, fu wan nyɛ ti soobule la kɔregɛ kɛ puan ti a nyaŋɛ vaɛ eŋa n yeti a vaɛ sɛla la. Soobule la n iti se'em nyaŋɛ kɛ'ɛra ki'ira tiŋa n bala ti n kɔ'ɔm pa'alɛ wa.